भारत तोन्दे चारु के अलग अलग नाम्म हों जुस मारुति सुजुकी हों, थार हों, फॉर्च्यूनर हों, टाटा नेक्सॉन हों, बलेनो हों, किआ हों, टोयोटा, और होंडा की होनी भुति सारी कम्पनियाँ हों।